كتاب الخيميائي، وأوصي به لأنه قصة ملهمة تدور حول رحلة شاب يبحث عن حلمه وبتعكس أهمية الطموح الشخصية يعني <hesitation> في الكثير من الحكمة حول الحياة والمصير وكيف يمكن أن نتعلم من تجاربنا وأسلوب كتابته سهل وبسيط وسلس، وله أبعاد وأفكار عميقة عن الحب والقدر.